जींस में छोटकन जेब के उपयोग होई छे। की उ घड़ी के सुरक्षित रखे ओकरा वॉच। पैकेटों कहे जाई छे ओकरा में कोई कोई। आदमी चिल्लहर रख देई छे ओकर जगह। छोट होई छे अऊर कम होई छे ई जब जींस। के जेब के आविष्कार होय हल खदान में। काम करे बाला मजदूर के खातिर। ओहे समय पॉकेट वॉच के चलन रहल।